अगर कोई देश म मैं खो जाऊ त सबसे पहिले मोला वहां के भाषा आएल के चाही। आऊ नि त अंग्रेजी बोले के आएल चाही त वहा से कोनो से कॉन्टैक्ट कर के अपन घर म बात कर सकत हु।